Pa muana nene tete nu en vanu. ma vis pene to kita tena pa pe ar. Vis vakav nene tetenu. Va vanu vakav ne tenu, oria vakavu. Tete nu ka vui pa ma sum, ubam ar, tete nu nao, ka kokomana tsene vuts sasa en vanu, pa tsi te vanu pene. Kene to tavuts voa korai panene vuei, ka upas bau. pa nene vuts sasa ma en vanu. Tete na en pasibotsibo pa tsi vanu pemam va tsiroe. Kene to tete nu, kita ti to vamatopo mena ne pa vanu, kene rova va paia to tete nu, te rova nu va paia. Ma potana vakav tsene tete nu ka vis en tes. Nao ka tetenu vagagono tovus en tes, vavevets tsinivi nao, sasama en inu bete, tsun va susuvu, nao sakora pa vis. Ma ta ar vakav nene tetenu. Tetenu ka kokomanai tsene noma veni pa ar tete peara. Tenu ka kas sasa ka nai pa tsi te vanu pene, noma ka tete nu ka tete nu ka sasai ma. Kokomana virainu pa vanu, sasama ka tete, tetenu pa ma taim voro po bero. Nan rova nene tenu, pa ma potana vakav. Tsa tete nu nao ka. Kokoma virai nu nao pa tsi vanu nene kas voso. Tete nu ka kokomana, voa tsene sasai ma. Ka tsi nabana to vamatopo vakits nora a ne. oria rova kora to, tata nor a toto pene, pa romana. Ar vati, mos va sata to tavuts ven pene, vavahots nor ane pa ma tsi ito peor. Ito peor tevoro kavo. Nene gaganu ka tete voa nu veni pa romana. Kito potana to voa sa ne pa gaga o taba buanavi. A, ene tsa tete nu ka kokomanai pa ma tsi te pene, pane tete voa voso nu va tsiaka. Tete nu nao va tsiaka, tete nu ka kokomana sasai, pa ne tete voa nu, ka ururua en komane. Tete varae nu nao ka kokomanai, pa tsene nao pa ma vanu. Sovane tete nu ka tsoe bai, tete sasa korai nu en vanu pene. Pene to tete nu en vanu, tete rova nu. To tena mos to imbi ane, kene kita nata nu pa vere pinopino. Terova kora nu pa apo en vanu. Kiu ven pa kiu vamukai. Bebete potana rova kor nu en inu, pa tsi vanu nene tetenu. Ubam ar vasasai moso pemam pa muana to kavuene ven pene. Te rova kora nu pa vis vasas en vanu. Vasasa vasosovo vasasa pa ma inu pa nabana, vava u an, vavore mia rior tsinabana peara, voen, tate upas va tate ria buar pa tate voa pa u emia. Kene to te rovanu, pa kure ne tama rara. Kita ta ar bero sasa nene tete nu pats tsetseako nu, a tevoa kora pene to vui ei. Kita onoto tsene tsiako sasa ta kiu. Ma kiu vakavi peara, o kora ta ta vapivu nor ama kiu buar veri amoto. Ka vei a tsi ar vi, nemam tsetseako voa noma veni, tsi ar amoto, tsa nabana, te to vavatuts amotoma, op ka sivi er, tive to tsiako ma po sisio vi, osisio naba sata veri tsiako. Amoto tsam kes vasiava nao voni ka vets asem pa sisio namam tsetseako noma po roma. Ovia rova kora. Sova veni pa romana, tena tsiama nata iso namam tsetseako noma, ma kiu vakav veri, nemam tsetsiako noma nor vavaepo vavia enor pemam. Keara tsa tsiako voani. Te tatena pemam, op tsuk korai nom pane mam nao voa ma pa romana, emam oro pe kioko bau to noma. Sova veni, po va onoto a tsoe vi, a savum ti, ka savun ti to kita tavuts, taunima na buak rova to tavuts. Te upas ena, emam tsa vanao em po sum buanavi. Ka amoto tsam op amoto nao, po nan tse mam mate ka tseme. Kam op amoto nao var kokomana tsuk. Tsoe omana, nabana to tsiako pa ar tsa vatara vonoene piara pa ar vati. Sova upas bau, emam to tenoma pa vavahots pa romana. Ka vahots vi, amoto tsan iso upas em nao. Taravono em pa gono a ar vati to noma, tsan vavui komana po vore pean. Ko tavuts ene vene. Kita ar sasa tsara kokoma na nora, pova nemam va nao voa korame veni. Pa tsor vanair kora, ko tevoro kavo, ta vapiuvu kora, voror va vots va ruma veni peara. Kita ar sasa tso te voana, to kav pa ena. Ka vei kora, ean tsa bai a kokomana pinopino nem. Baim komana sata, voa tsemava, ovia tsiako nor sese nor ma rara sata mukai, tote upas ena. Oria to u rava tsor se ma rara amata upas, keskes nor tsara takak, ka tsino vets va toka pa ma ar buar veri. Ovia rova kora. tsi tsoe buana vi, kes vira vatoka nu ven kora ven kora. pa muana. eara to nao voso ma pa kita ti nata. Vei tane voa veni, ma ti von to tavuts voasasa veni, ka, vama gava er pama ar vakav. Vei koraa romana, tenora pa opop, tenora pa nata, vets inana ar vati to tatavuts na pa romana, kavei mia tsi pa ar to tavuts voai ne veni, ar po nata. Ka amoto tsan vavapeta nom a nata pean. Amoto tsan vets upas nao ma ar buanavi ka siv sasio, eni kora, na ar tavuts voa veni, pova tena ti, to tsiako kaene peara pa sanama voa pa mata upas. Ka ar buanavi kora to tsoe ta nena pa, ean rova kora ati, tsa baim a vava epo, a ma ar to nanao nor ma pa romana. Pova, ikai sasa kora ta sasana tsan kau ki ka gono a takak. Takak to tena pen meneme. Ka ma ar vori vakav, ma ar buar veri vakav, to tena peara mana te ti to vahots noma a tsoe buanavi. Ka veni pa tsoe ton. Naba to kita magava nor pa ar vati, to tatavuts na pa romana. Ka romana tsara magava voa nora veni. Ma a vakav to vots keir inana ar buanavi. Pean tsa tete pinopino nom, ean tsa gai gono ta ar upas. Ar va upas to tena. Onata ova kora ka`vavuts a kain ar buanavi. Pa tso mukai a mukai. Ovia rova, pava romana nabana, to gogono rova nor avahots po nata. Ean a kain tiva ti, ean a kain tsi ti via. Kita onoto nom tsan op a upas, vatanevoa veni. O ata kain gono, pa tso mukai o nata ean tsa mukai em. Ean tsa tavuts sisio em pa ti vavanu okuk. Pa te rova nom pa vasosopo ae, en ma. Inu pa op amata upas to tatavuts. Mana tate voa po mata upas, kita vavatena upas. Tsiako temata upas pean, baim kakau nom o mata upas pa mia ti. Ovia rova, kain tsiako komana. Ka vet komana, varom gono, varom omana tsuk anan nao voa nom. A tate, tate pa romana to kita te upas na. Tate voa pa vats, to pe te itoi na pa romana. Ka romana kora, ena, romana, pa romana, tsara tsoe voa veni. Mate, mate, to nanao nor ma, to vava voasanor a matate voa po naba birobiro to kav voer. Eara to tenora po tate po naba nata. Ke an tsa nata nom a tate pa naba nata. Nabana to gogono nor a ma ar to nanao nor ma. Ke ara tsa tete pinopino nora, ean to kita onoto nom tsan tavuts a ar vati pean en vanu kita kiu vagum va mukai. Pova tate pa kiu pesena to, tatavuts na pa romana. Kan ta tsi, ka nao ka von o tsi taba pean voti, ka gaga ka asa em pavanu, ka vanu kita te upas na. Tate to tsoe voai na veni. Kan vate upas ati, ka ti vate avoan pa upas. Po toim nan tsetseako pinopino nom, ean to kita onoto nom tsiako ta ar. Pove an to te rova nom pa va gaga pinopino. Asa nabana en vanu, pa iso upas pa ti vamukai, nara vonis enora, pova tate vi kora va opop tsuk. Te taim nan pe te vui gaga na, kan vai gaga em nao. Ka tevoana, pa ar vati, vokora to tatavuts voa na voni. Va pe siva bau pa ti, ka upas kats, to te voa nen, kam vets inana kain ar buanivi, ka tsiako. Pova, va opopo tsuk po raman, to tete na pa romana. Pa romana, nabana voro po bero to nor pa vet inana ar vati. Romana kora, tsara nata voa nora veni. O nate pa romana, ean e tivati, bam a vore pinopino a ma ar to nanao nor ma. Baim a gur me, ar to nanao nama. Povo oyia rova, ean to gugur, to kita vet nom, ar via, tsutsuk pe kua pean, pa tso gono nao o nata gono nao o nata vati vui nan kakar nom, ka siv sasa yo, o mana, ene komana to tsetseako enu a sata. A sata buanavi, oyia rova kora, to vava sata narara pa kar ati, mana vore ati, oir nati tsitsakona, kan kar, ina buanavi? Pova tate buanavi, to vava satana ati. Vei kora, ko, kokomana pati, to pepe gusai na, tsuk a ar buar veri. Ka romana, tsan vets voa veni, o nata pa romana. Ko nata buanavi, ean to kita onoto nom tsan vavoasa a nata buanavi. Vei kora to tatavuts voa na veni. Ma romana nana noma pa tsiako o tsiako vi, o tsiako vo rekasa. A moto tsan vets nom a ar buanavi, ka tsiako voam veni, a ene kats vei tote To taima pa ne tsubu tsiako ene ma, pova ar buanavi rova kora, tsa veretene pean, pa ar vati, ar va ta ravono vati, to nanao nama, nan ta em. Nan tao rova po vore peara. o vore peara rova kora kan gono a ma ar buar veni. Pa tsa mukai, a mukai, vei tane, nor tsotsoe nor, a ma te ar vori to tatavuts e nor, peara voro mukai. Ka romana kora nara vata vuts o papana peara. Ka te va kavo, tsino vai vore ma o vore buanavi. Pova nao, nao peara pa romana, to keskes na a takak, va onoto a ar buanavi. <hesitation> va onoto ar buanavi, ko tsino va onoto na, ar nan kamits ove voso, nan vaputs tsuk ove voso, ko tsino tavuts va mana. Ean to kita onoto nom, tsan takak akuk, ka gono akuk a takak. Ean to vaputs tsuk a takak ka gono, ka an buanavi tsan vets bau nom. Ka matsi sum kiu to tatavuts norma. To sosopo nor ma, baim a ona sasa, ka baim a kan. Pova ma ar buar veri, to tata vuts nor, pa ina venu kora. Ka vanu pean, baim a taso gaga kain ar vati to tatavuts pa romana, kon tsoe voa rova veni, ar vati to tatavuts na, tsan magava nom, pova, oria to tsoe ena pa ar vati. Pa romana, o nata kan tsiako a man buar veri. Povene to vets voa nu veni, a sata, a sata buanavi, pa va karkar va os nai a ti Ean to karkar nom ati, to te sisio nan karkar sasa nom yio. Ma tsoe buar veri to te vu pip enor. Bete voanor veni, ean, magava voa nom veni, a ma ar to vuvu nor ma, ma ar voa po nata. Kean akua vati tsa ma dono, ka tsiako voa rova veni. Madono tsoe, ka nao ka gono vavatuts. Ka nata, ka gono em pa ar vati. O nata vei, emam to tsetseako viso noma, a ma rarae, tsan tsino gono a nata, varan taravono nom pa gono ar vati, pa mos torara, mos gavua. Ka ar buanavi to tsoe voa na veni, mamatopo nom, ponata to tsutsutsuk nama, mamatopo nom, a nan babaim nom a nao pova vavatuts, ka op nom, ka amoto tso vavatuts tsotsoar na, ean ts tavuts siso sasa, ati va tete varenana po os. Ka vei nene tsotsoe nu, pa tsan kakaraus nom, a tsiako a ma ar, kan u kiu pa ama vua, kom kiu a ma vua tsa va matopo a voan. Kon tsino gogono va taravono nom a vats, gono vataro vo no. Ar no tevoa ko ranena, taim nan gogono nom a vats, ean to gogono nom a vat po siva peean, po kiu pean koma. 'A' ka ma ar voro tiveni to tete nor pa romana. Ma ar pa romana, ma ar voro siva. Ma ar po nata rova, ke an, a tivati to kita nao po vavatuts te rova nom pa ku, kiu a ma tsi voa. Tsan gogona raras noma tsi vats, tsom vonvon nom a tsi ar vati, tsi sosopo, mana tsi aruan, oyia rova kora, ma ar buar veri to tenor pa romana. Kita ar sasa, tsara va keskes nora. Ma dono rova tsoe, ka tsiako tsuk, ka kiu tsuk. Ma dono rova tsoe, ka tsiako tsuk, ka kiu tsuk. Pova romana, naba voro bero to va epepo nor ar ma tsoe. Ma tsoe buar veri, voro pe va epepo vakits, tsuk eara komana. Pova pat naranara to bobon, kita magava nora ma ar to nanao nor ma. Ka romana nara sopo sisio vi, sisio to vavate na vo an pa upas. Ko oyia me, tsan kes gono o vavatuts, voa pa vavatuts, ar vati, nan ras vots ema po nata. Ean to kita onoto nom tsan ras akuk ma o nata, panan kita nata nom ar vati. Oyia rova kora, a tsi tsoe, vei nene viravira nu nats tsara, tsara madono ka tao. Pova romana kita an sasa tsara va gugur nora, povo nata karo to tatavuts va topuanaena, to pupurana. Vei pa romana, ean to kita onoto nom tsan muts kak, po nata to nanao noma pa romana. Pova, ma tsoe vakav, to tenor ne tsunan sevosone piara. Ka kirkir pa ti to tsoe voana veni, nan kita va onoto nom a tsue, ean a ti va karaus, ean to kita vaonoto nom a tate po vavatuts, ean a ti va aruts. Tsoe rova to bete na, kan kiu Ka gono rasma vats en vanu pean. Taim nan gono o vavatuts, ean to rasma a vats, po nata pean. Ar no tevoaina. Ka ma tsoe pa romana, voro pe tsun pip, pa romana. Ean tsa magava rova tsuk no a ma ar buar veri. Pova ma buon veri, to vava sata variko ena pa tete pa ti en vanu, kan tsa tenom ka va toptop enom, tsuk a ma ar nan op tsuk nom ne tevui tata na ar, voro upas, tsuk oyia komana pa to kiu ka gono ene, kean tsa baim a kokomana nom. Romana, na ti va orora nati, to orora tsuk ar buanavi kora. Nom ta voaso nom ati, ka ti vui tsoene, voi to gono ene pa ma ar vakav, oro ra buar, ko mate kas ari. Tsa voa sane piara pama kiu no tsetsako na. Ma ar pa to vavasata na ti pa romana, ka nomoma tsa ti kita onoto na tso upas. Tate voa po anam to te ene na, a nanan ena pa tsiako a ar vati, ina mate tsuk ene. Kora nora tsoe voaveni, kara vira ma ar buar veri, ka vet nora upas to nanao noma. Gono a tate upas, mana panis a tate pean, vadar o kokomana na pean, boum a gava, tenom pa kiu kiu pean, kiu voa pa gono a kets en vanu, paromoma. Romana kona nara te rova nora pa vats, pa romana, vats pa romana nan kita onoto nom tsa varekasa pa romana. To seseava kora nena tauniva nasus ene po paia kots kakao. Ka romana kora nene tenu pa, tsiako a ma ar buar veri. Ka ma ar buar to tena tsi a ean komana a ti, tsa vets nom panan tete voa nom. Pova ma ar vakav voro tsu pip. Ean va ti va karaus, ean vakita tata ar, ean a ti to kita nao po vavatuts, ean tsa kita ta, ta ar. Pova ma ar buar veri to tenor pa nata pa romana. Ean va nata, ean tsa ras vots ma ar vati, ean va mukai a tsan tete akuk nom. Pova tete buanavi, ma ar to bete pip enor. Eam va karaus ean to kita gono nom ta ar vati. Pova tate rova pean to vava sata na voan. Kon bete potana nom, vasasai moso, ka naim pa mia vanu, ka tete noma ka anoven pa kiu pean en vanu. Ka mosina te akuk ena, pova, ar buanavi po romana tsara kes vets, va opop tsuk vo pe upas, ti vati vui tsetsako na kiu pio, noma ka vai kiu em pa te kiu pean. A eneme tsa vai kiu ei, pova ma kiu vakav to tena pene komana ati tsiako ka gono a vats pene, potsa mukai a mukai akuk rova pa. A tsoe buanavi rova kora, nene tsotsoe rakasa nu romana romana tsara madono. Ka panis a tsue buanavi, pova tsue buanavi to tsoe voa na vi, ean pa tsan kakaraus nom, ean va mukai, ta ar pean tsan tsiako, ean va mukai ta ar tsan tsiako pa romana. Pova ma tate veni to sata, nan pepe tao enom. Gagama, ka noma ka asa em pa vanu, gagama, ka noma ka imbem pa ti vui, ka vaviotoem pa ti vui, ama ar buar veri kora. Ka ma aar buar veri voro kito upas. Ean to tse tsako vasata enom pa mia tsi ti pean, a mia keara pean, nan tsiako voa veni, ko te sisio ena pa ar vati vui nom gavagava nom. Ka rereats a tsi te vui, ka gagama ka vaputs me sakoraim pio, vaputs e sakoraim peo. ar a kita upas buanavi. Kan va sasaimoso upas me, etsi buam, kiu vagum, tsiako a ma tsi kiu pean, kiu tsuk ama tsi vats peam, ar buanavi ar va pe upas pa vaesa. Kiu vapaese, kikiu enom pa kiu pean, kene kikiu enu pa te kui pene. Kara sino gogono vapaese nora vats ete akuk nom ean va mukai, motoem, ti amamoto em. Pa romana kora nara tete nora, a sata bau. Kavei koro to kav voa kora ne veni. Ka ven me nene tenu, ka ven kora nene tsotsoe voa ko rai nuveni, ara kuk bau, pova romana, nara tenora tsi, po opop tsuk pa romana. Taim non vatsun a inu pean va upas, tevui tsa op tsuk ka vatsun ene pa tepio. Taim nan nebaneba nom a voa pean, tivui op tsuk ka nebane pa te voa pio. An tsiako voa ka vanu upas ene. Mana tate buanavi, va viso upas a vats pean. Kan tsino tsiako a tsi inu pean va upas, pa romana nara pe te menorah pa sata. Sata voa pa gono rova kora, von rova kora, gaga nanao ko kav, kan nao, ka asa rorem pa nabana en vanu. Gur pinopino kita ar tsa tavuts kavoan, pova tate buanavi, tate va pe sata bau. Ar buanavi tsara vets inana nora. Maopo nom, pa ma tsue no nanao nor ma. Nata tsi o paia taba. Nata to va upupas na ti, va bete upas ena pean, kan tsiako a inu pean va upas ka bete upas em, ka tsoe em, o mana subana, karaus tsuna ar va sata, karaus tsa tsiako avoan, ka amotoem, karaus tsa tsiako avoan kan embem pati, oria ma ar buar veri. Ka ma ar buar veri kora nor tsotsoe voa nor veni, baim a tsiako pinopino a ma ar buar veni. Pova, ma ar buar veri to vava satana ati. Mana, ka opop tsuk paromana, va pe upas. Tivati tsetseako na inu pio, ean me tsa tsiako a te inu pean. Kam vapaesem ka opoem pa paia ar. Tevui, tsa tsetseako na kan tera a kuk enom, ar buanavi tsa va tavuts o gava. Tevui gava, ka noma ka asa pee tevui, mana ar viva va vaga vaga tsuk a. Ma tsi ar na ra va nias nora a mar tsara bare to tsoe woa na veni, ti vi kiu pa tsiar vi, kan baim ko kiu ene po wa tsi kiara pean to yiu kora na tso kiu pa tsiar va ti vi, ka ar bua na vi va pe upas bau pats na ra sasai moso wa no ra veri bua ne ene to vira vira nu pa ma tsue vi. A moto, amoto bau tsan vets nom puts kua va ram op, wa a mar veri kora tsa ki ta wa nor veri, tsa taporasa er amoto. Emam kora tsi nambana to nau ma veri emam to noma pa tsiako, to pepere ka nom ma wan po somba, pats tsa vore sok nom nau, ka vore sok nem nau. Ki ta a kuna tsan tete a kuk nom. Po a tate, to te ne na pa romana. Tate buar na vi op tsuk, ar na tsiako, ar buar na vi ka op. Puem tsa tavuts manane. Omana ti to kakaraus nom, ka ar buar na vi tsa tavuts. po wa romana, ene to tete nu ka vets tsenu, patsi pana ti ina simba wana pa kiu. Wa tete na ka tsue pa, hi, ene to karaus, niu tsa tena ka tsue pa piu ene to kamits, oh ma dau pipip kora e tsi kau vo pio tsa tso tsue na ar vati piu naim va rue nau, a mar buar veri kora, kiu vangum po kauvo ma na wi pa romana wi tsa kikiu na kauvo me tsa nom, mar kiu na ra na nau pa romana to tose voa nor veni A va opop tsuk va pe upas, panan tete pinopino nom, ka te tivui tsiako te ar pio, kan op ka gavagava em. 'I' e tivi to voasane pene. Kam tsa res ka tsiako voani, a va opop tsuk pa, va opop tsuk kora vei va, ka tsiako voa veni. Pean tsa tete pinopino nom, tete akuk voa korai nom veni, tsa kita gono ta ar upas. Kita gono ta ar upas, pova karaus to vava te na voan pa ma ar buar veri. Tsoe rova kora tsoe va pe upas, to tsoe voana veni. Kan va opop tsuk ka tsiako, po ar pa romana, ean tsa tsiako ar ko tavuts. Taim nan kita tsiako, oyia tsa kita tavuts upas. Pova, ean komana to rereats nom, to sisiba nom pa tsiako a ma ar vori. Ka ma ar vori kora, to tsoe voa na veni, ean komana, ean komana po nan, nom kes tsiako nom, a ar vati vui, kan tsiako. Po nan, nan te reats nom, kan baim. Ka tete korainom, ar via tsa tavuts. Va kokoere, tsa op nao a ar pa tivui, ka koerem, koere voaem veni, a ti vui to pe tsiako upas voi, ke ene, kina bon via, tsene tsiako voa nao voni, po ve am komana. Ma na mi ar kora, taim nor tso tsoe nor, o nan tsan tsiako ar vui, ean tsa tsiako vamana. Baim a tsiako voa veni, baim a tsiako rova pesem, e an vakav tsa tsiako vakav em, ko tsino onoto. Pean tsa tsetseoko nom, en va paia, ka nao ka kom voasaem, po tevori. Ka tavuts upas em. Ko tevori, te korai nor pa vets me avoan po gava. Ka tsoe vair, veni, a tivi to temena rara po gava, tsuk, ean pa to voasaem peor. Ean to voasa ria buar. Ko tsiako kair pean po gava. Sova ma ar buar veri kori, ean tsa vets inana ma ar voro upas. Vets inana ma ar voro sata. Ka ma ar buar veri kora, to vavate sata veni peara. Ka ma tsoe buar veri, to kita te upas na panan tseako varenana a mia tsi ti, voa veni, tsi kiara pean. Eara vagum ne tsunan tsiako arara. Ean rova kora, ean rova kora, to tsetsako nom a sanana. Sanana pe tsunan. Ka ma ar vakav. No e ene peara po os. Ka tsoe voane veni pa komana vanu pemam. Ovia, ko taim no tsoe voa voni buana, magava tank tete akuk nom, ka gono akuk a ar. Ka ma ar buar veri kora tsara nata nora. Meo kokomana vei to tevoana veni, ean tsa nata voa nom, ean va, va en, nata voa nom veni, ene va, vaen. Sova ne to nata voa nu veni, ean to kita tsetseako upas nom e tsi kaovo pean. Tete no ka kasem pio, kita tse vanata buar, a tsi ar va pe sata. An kas e kaovo, ko tete ma voni, tete na en vanu. Kon verevere pinopino karai nom. Ka ar mia to tavuts, vaputs pa, taim nan vots ma, ko tsoe ene, eni nan vots tane ma, vots tone pai ma pa ma te vanu vori, ka veni pean komana va mukai. Ean to kaka raus vasasa nom, ka nanao non pa ma te ar von. Kita noma ka tsiako karara ta ma tsi kiu veni vanu. Ka ar mia, tse kaovo vovorena kan imbem pio. Ka ma ar buar veri, ka ma ar buar veri to vava sata na iso pean tom naiana. Ka ma ar buar veri, to kita te upas na, pa. Opop pa tsoe. Tsoe voa na veni, mamatopo nom. Ar nor tsotsoe pip nora arara, tsoe, kan tsuar varan tsino ta e kaovo. Ko tsino vets na, kam vavetsi nem. Pova ma ar buar veri kora tsa tavuts. Amoto tsam tavuts vaputs voinem veni. Po taim, ino nan pane kaovo tsotsoe voa na veni, nao ka kiu ta tsi voa, kan nao. Pova no nata na, ovia ve kaovo, tsa vata vutsene pe kua. Pea to tete me rova nom abuar, ko tsiako ene pe kua. Kamits tsene pa mamatopo, ka onotoene pa romanaa. Ke an, te kiu via pean? Nao ka kiu ka buar a tsi voa. Pa mamatopo e kua. Pa romana nara tete nor pa romana. Oh sisio po siva bau pa romana. Pa romana tsan vets woa nom veni, umbam vavaen kita iso upas nor pa roman, po wa tate pa karaus, karaus ka tsiako a wan, ka te te nom, ka tete nom, kita tsa se awan ta tsi vahots. Pova nata voana ean rova kora, nan, pova vei kor, nara tsotsoe wa nor veni kora. Romana nara te nor pa romana, tenora po va inana pa te te po vaen. Ean tsa nata wa nom veni, vaen, o taba vo siva. Ean tsa nata tank nom mamatopo e kauvo, nata tank tse kaovo ma ma topo na voan. Tate pean tsino va vets na upas. Mana tate pa ta e kauvo, ka kiu, ka gono tsi ar vati ka va onoto e kaovo, tete mena voan, povo nan ne kaovo tetena oyia to na ar voro ti, veni komana inu ean tsa tank, vonma ma ar buar ka va onoto abuar, ko te tasu mena avoan. Ubam taim nan tsiako woaveni ka kita va onoto abuar, oyia tsa kas mene pian po kua. oiya tsa kas mene pian ka nane pinopino, ma ar buar veri kora. Nao pinopino kan kita op sasa buar, nao ka sese nama pa tsionena voni, kan tete va birobiro enom veni, ka ar via tsa tavuts sata bau pa nan tsiakoem pio, ean ekaovo, sata pio komava no vavate na voan Ven pa kui va mukai, te rova kora na pa te pino, pino tsuntsun na to nanao, bete tsun a nau ki ta onoto na pa tetena en inu ka vasisio a ma tsi vasisio va pa mama topo o kua. Ka romana, tsan vets wa veni, romana bik tate bau totena po nan pa romana, kene to tsotsoe wao nu veni, romana nata wa no ra veni, romana to te na tsia, kauvo to yiu na mar po bero, kauvo to yiu na tsan va onoto a buar pa ma tsian. O yia pa ti to mama topo na inu, o yia ti to va nasnas ka na wan. O yia pe ti to mama topo na ma matsi ar vati pean, pupui na ma tsi ar vati pean, ean me tsa ururuana nom abuar, ko ururuana em awan, pa nan vaen me a buar, to tena a tsoe, ean varam buak tsa vatsoe em. Tsoe voaem veni ean to u nom pene? Oria ma ar buar veri, ka ma ar buar veri tsan siv, to tena tsi pean vara buak. A mamoto tsa op ar vati ven pene ka kita gava gava? Ma ar buar veri kora, ar to te voa nanavi, patsam va nata i enem po vantai pean, eam tsa kita vava te rova pa gur pino pino tsuk a tate buanavi tate bua na vi kora to va vatetena upas po tom naina tsetseako pinopino nom ean to kita onto nom tsan Op ta upas, tsa te avoa koraem veni pa vasatai, ka ar via tsa tavuts, kua pean tsu tenor pa tate nan te me nom, ar via tsu tavuts. Vaputs tsa te woae na veni, taim ne te tae kauvo pio, oyia tsa vavate voi nao, ka ar via tsa tavuts, ean pa to kita vavatuts nom e kua, kita vavatuts nan sese nom a buar, tsuk ma ar buar veri. Ka ma ar buar veri pa romana voro pe siva, a. vaen va pe siva, te tang nom a te tsuar pa kiu, pa kiu pa romana ka gono ar. Mia tsi ar vei nene tsotsoe nu, veni po vavaen vatane. Po taim nan kita va onoto nom tsan kiu, a kiu pean ka baim soso a vaen. Pova, ean to pe te tsi rue ovei nom, kita te tsuar nom pa kiu. Pa romana kora, ar to te nor pa romana, kauvo, to u na ar va bero tena ar vati von komana inu pean. Pa no yu na ma tsi ar, popote aruan, u na ma tsi ar to pupupui na ma tsiar peara. Mar buar veri kora, pa te na tsiar pupui en ru eine. Ka mar buar veri ean tsa mamatopo nom, ean pa to ta em pene, ean tsa te tsuar tang nom ka mamatopo ma ar buar veri, pa ma ar buar veri kora to tsoe voa na veni, yian rova kora kene tete nu, ean to u ane ka ta ane. Kita ar tse ne vovore sasa nu, ino potana nan tsiako va sata ne Ke ne tete me nu po uru ruana, pean to vere nom ka vatavuts kane pe, pe kua, ka vere pino, pino nom, ka ar via tse ne vets na amoto. A mukai pa, pa nan tete pinopino nom, ka vere vere pinopino nom pa ma ar voni, te sisio nom pean va kita vaen. O yia ma ar buanavi kora. Ka ma ar buar veri tsa nata nora, ka mamatopo nora pa romana, to nanao me na upas. Tsan nata woa nom veni, ka wawasa nom a sata, pova, sata nao vapaese me na upas. Kean tsa nat voa nomveni, nata voa nom i kan tsino vavoasa nom sata, kan tsino tenom pa upas. O taim nana ta nom a buar va buak, panan ta nom abuar va buak. Ean to kita onoto nom tsan op a uupas. nan ta enom pa upas mana pata mar buar veri tsara vets nora, veni, ma tsi ar buar veri, tsara nata voa nora veni, onotana tso vaiso vasata piara tom naiana. Mionana tse vui kassene pean ko mio nan tse kaovo kassene pean. Ko kas mene pian po kua, ma ar buar veri kora. Vets voa vene mukai kora tsan kauki, kara natsiana ka tenora pa vanu piara. Ean tsa vets wa veni, ina inu ina mos, nor vava tsun nor, ma tsi ar tete peara, pa mar buanavi to tsoe woa na vene, a vanu peara in panis, ke yiara ti tsa panis pa tate upas. Ka vets nor a ar vati to vovots na ma en vanu. Ka mar bua na vi kora tsa ra mangava nora, ka mar buar veni kita te upas tsan tete pino, pino nom ka mar veri vots ma umbam taim nan tete nom ka. nu sataim tsi pa ar, ean to nu sata tsi ar, ko te sisio panan va vui ma ar vui. So ar to vots ove ma wan, ar to noma pa tsiako upas a vanu peara. Pova ven kora tsan vets woa ven, yiara a namba na tsuktsuk bau, kita ta nor ta paia ar veni, veni pa toro peara, po sum nara tete nora, pova romana nara te nora veni, ene to kita onoto nu tsene mangava akuk ta ar nene kita magavanu ar nene kita nata nu, ma ar vakav nene magava nene nata nu tsene tsiako, romana tsan kita tete akuk nom, yian tsa tete nom ka mamatopo eyian komana, mama topo nom a tete pean komana, wa romana rana te wa nora veni, kita ti tsa va upas awan pa inu pean komana. Eyian komana tsa va upas yio pa inu pean komana. Ka tsi no op a upas. Pean to tsiako wa nom veni, tete sisiona panan sisinga na nom yio, yian va ti sisinga na nom pa nan tete wa nom. Ino bero, bero nan bau na ra te nora pa va opop tsuk nia ti, ka op nora na ti tse tsiako na, ka vore tsuk ere mar buar veri tsa ra nata woa nora veni, yian to tsiako va sata nom pa ti vui to vovore na to, tse tsiako na te ar pio. Pean tsa vai op tsuk ka tsiako tsuk te ar pean. Kita onto nom tsan tete akuk, nom ka ar vi tavuts ma, a ti to tse tsiako na ar no nata, ka mangava na, ke yian me tsa vava tsuts pa ar vati wi ko tavuts ka wan pova yian kita nata tsa tete akuk nom tete akuk pean kora, tsa tavuts tsan yiu nom ma kure muan, kita mo muan pats tsa me awan pa kiu. Ka tavuts sisio nom pa kure, tavuts tsan waem pa kura en vanu. Tete rova koraim pa bete, ana nos bon potana, anos takasa rova koraim nom, takasa ka betem, bon ka tsun. kavis sem. To tate kora pa kuru, kuru to bete na pa pota na ka vivis na pa bon. Ka mar buar veri tsa ra nata nora, ka bara te pino, pino bau, o yia rova tsi tsue, tsue mama topo ka miam ko nio sisio ve yi, to tsue na veni, e yiara pa va ta ne wa veni, tsa vets ina na tate va vanu. Tate to tsue na ven, e yian tsa baim ma te pinopino nom pa tsiar na tete nom. Yiara to vava sopo nor pa sata komana vanu peara ki ta te upas na. Nia ti tsa puir as ma, ka tsue wa veni. Ka ra tsiako ar vi, po wa tsa ra ras komana pa sata pats tsa upas bau nom, a sata kita so sopo na ven pean tate po ganga kan va sasai moso te ti vi, te kua vi ka me ma pio ven, ka ar via. tsa tavuts ka tsiako pa wan a sata ka nan. Tive tsa de na uts e yian pa. Mar bua na vi kora. Nia ar vi va na sata nan tsiako nom a sata pean, nan tsiako nom a sata pean me ne ti vi, pean. varam buak baim ma nau me ma, baim ma vibus ma te ar von, mukai, ar peam komana va rambuak. Ka vakav en vanu ka ka wen, pa va ra ras, yian to onoto nem pa op tsuk na sata vi? Pats tse te. vi mate, yian tsa va ono tuem pa vatobin ambuar, mar bua navi kora pa ma vets, pi pip. Ma mar buana vi tsa va sata po kita gevgev nom, yian va ti tson imber. Pean po wa ma ti vovoso tsi to tsue no veni, e yian a ti to tse tsiako nom, yian a ti to vata ma nom to vanu, yian tsa tete nom, ka vavatsuts nom oh kua pa tate pa upas, ka eng a inu oria mar bua veri, mar buar veri tsa sopo pa va yen. Ka tsiako komanai po ne to gono po vavatuts von pe tsumbu ka mar veri kora tsara nata nora, ka ma tsiar veri tsa ra mangava nora ka vets inana woa veni, ene komana, ene komana va ti to tse tsiako nu a sata, ka karaus nu kita tsiako ar vati wi. Kene op op tsuk kavai tsiako, tavuts ene, ka ar buanavi kora to true woana veni eyian pats tsa tetera akuk nom a tivi ka op op tsuk nom, eyian pa a ti po tsutsuk. Eyian a ti po tsutsuk, yian, po wa, ta te wa pa karaus, karaus tsa imba wan ka tavuts ti amoto ti imbim ti. Oria mar buar veri, mar buar veri tsa ra kes panis nora en vanu to tsue wana veni, mangava nom, ka mangava nom a sata, ka mangava nom a upas. Kan ras ka ma wan a upas ka op nom a ar vati wi. Ta te pa karaus tsa. imbe ne pean. Tsa amoto pa ar vati wi, ko imbere pean. Ti vi tsa gava gava ka imbe pean, pa romana pats op ar pio, ka mar buar veri kora to tsue voana veni, baim tate vi, ka vets inana tsi nia va opop tsuk va upas. Pa na ti vi tsiako na kiu pio, yian me sta op tsuk ka tsiako te pean. Pa nan kita tsiako nom, o yia me tsa tsiako na ka vets rova, yoan to te sision. na, ean amoto tsan amoto pa ar vi, ka pa romana pa romana, romana pa. Na tete nora pa romana a romana a ti tsa tete na tsi ka na ka hots akuk pa kakau pa nia ti, tsuk, a ar buanavi pa. A woa to tsoe wana veni, eyian to pe nusata nom pa ma ar vakav ven po os. Ka ma ar buar veri to tsoe wa nor veni, pova ene to kita onoto akuk a ar buar veri, va op op tsuk pene ka tsiako mar bueri, pats tsi kia ta op op tsuk nu, ene vati va karaus, ene vati ama moto, kauvo kita yiu na ne, ene vati va karaus tane, kene kakaraus kasei pio ka vata vuts e kua, ke kua anana ni, arvia tse kua anana nani? Arvia tso anan, pove ne to karaus. Oyia, ar buana vi kora pa romana, ma ar buar veri kora pa ro mana. Pa romana nara tete nora po nata pa romana ean kain tivia, to tete nom pa romana ean tsa ma gava voa nom veni, nan pa romana nara tete nora. Ean to tete pa romava, ean to tete po kure nata paromana, panan kita nom ean ati akuk bua ean va ti va vatete pinopino, ean van. Ean kora vati va amamoto, pova nan kita kikiu nom, te rova nom pavere pinopino, ari bon kan betem an ka betem, ka naim ka ar via tsa tsiako ke kaovo? Anan tso veviotoe pean,. Mio nan tso tete na ka kase ne pean, ka ar via tsa tavuts, pe gava gavaim po yian to tse tsia ko va sataim pe kauvo. E kauvo kora pa romana to yiu na mar voro po bero. Ka mar buar veri kora tsara mangava nora mar tsara nata nora buar veri ka tse tsiako nora. Pova yian to kita nata nom tsan te akuk. Kita nata nom tsan vaen akuk. Yian a ti va tsiako ar, tsino aven. Ka tsino mamatopo nom e kua pean a moto. Tsan kakarous nom. Yian va mukai. Yian tsa op tsuk nom penam, te veremam, mam to te no ma, emam voro vere vere voso. Mar von tse mam tse mam name, va vere vere pino pino ka ar ta tavuts na pa romana. Mukai ko rane ko nata, ka ven po ta te po va vatsuts, nemam rotsin vo suem me. Pa romana nan pa romana. A romana kora nara pe vatet pino pino nora. Ti po va vavatuts pa to vavui pane pe ar vi, to keskes mangava na vanu. Pats eyian komana kes vore nom po vore piara, ka vore komana von, ka ti vi mangava ka na ne ma. Pa no mandono na po vore peara. Eyian tsa tete akuk nom ka te nom pa nauvana kita ar tsa tavuts pats tsa tsue na veni kita kerea na pene veni, vore kan na pene po vore pa ar vati. Po wa mar va kav veni to vereter pa tsue eyian ra kora veni voro mukai Ka romana kora te peara to sopuenne tsara mangava nora tsi kua, po taim nan ta nom o ar vati, tsa va sopo ka opuem to te ne na. Ka tsue rova kora to tsue na veni, baim ma ana novenom, ar tsue vi nan tso tsue nu, tsue nan mandono ka tau. Po amoto, amoto bau yian tsa tavuts upas em? Ka tavuts ti, gon gono vats em. Nara to tsue nora pa romana. Po wa romana kora kate nora, yiara to te nora po va sese va sese vasa o nata. Ka nata wa nom, nata vi kita kakato pe nane va rai po tsi kua peara, vata ne wa veni no nau pa norma oria tsa siava as ma ar vi na ra tse tsiako nora veni, ka mangava, kan tsum rara to tsiako mar veri ka tavutswa ma veni. Yian to tara vonem pa gono ar vati, ar vati nan yiu nom pa mar von ka gonuem pa tsiar vi kora nara sisiva wa nor veni. To tena papa na tsa noma ka veverete kia sasa rara po verete vore peara bau kotsi no op, ka tsue wa veni, a to mama nana tsue vi, tsue buana vi kora to tsue ven, kan mandono po amoto amoto bau tsa vore me nen te vere kavo, vore me nem po vore peara. O yia tsa noma ka va tanum numbu ne pean, pats takasene pean. Ka ar buanavi kora, ka ar bunavi kora, nata wa nom veni, a ti akuk pa a ti usus avi to ma ka vevete kae peam tsue buanavi, kan vore me, em pa ti kakavo. Patsan tete pinopino nom, eyian tsan kita vore me nom ta ti va kakavo. Pa romana kora, o nata to na nau na ma, pa romana no vovore wa nom ven o nata pa to tsiak kawan ka vore wa nom veni. A mukai, yian to kita naovoama veni to keskes nor a vanu peara tsa tavuts sisio vore rova nau ka ar tavuts ven pa romana, ar manin a ar vati ko tavuts ene pa romana. Nan vore rova nau, pa ma tsue veri kore ko nata vi pa romana, o nata to nanao na, kita ma mate na, kita na nau patsa iso mukai, o nata to na nau na ma pa romana, bua na vi kora, ikai ta ar tsa wa wasa wan pa romana, onata vi to na nau na ma, na nau na ma tso onoto na tsa ra mater. Ko umbam ta panis er nau, ka onoto po te kua vori ta panis er nau pa ma tsue buar veri ka onoto pa romana. Ka mar buar veri eyiara rova kora to noma tsiako vatoka pa ar vi. Eyiara paia nambana to no ma ka perere po vore peara. Va vore kora tsa na ne sok. Ka vots sasa ma ka vore me pian po vore pian, kan tsa tsue a, pova ar nara karous kas nor, tsara vovore nor ra mia ar kor ka kar enem. Ar nia tsi tsa tavuts ka ona sa koraim, pa tsue mia epo bana kora voi nor de sa korair ma, ka gero pai nor ar pa to tavuts ka tavuts mana ne, pove eara tsa mangava ar to tavuts wa na veri ka tavuts mana ne pats tsora gono takak kan kiu va pa esa te voro gawa, te voro ka vovo, ka ar vati nan manin nomm nau nan vore kora po vore pian ko ria vanau ma, pa nata pai nor po vore piana ve kora to na nau na pa romana ka mar buar veri tsu ra mangava nor wa veni mar tsan tsan ta panis. Ka ta panis ka kev tang, romana nara te nora pom op op tsuk yiara kora tsa takak a ma mar va kav tsa tavuts wa na ven ma no vonov po nata tsa tavuts wa no veni peara, tsuk a mar buar veri kora ka a mar buar veri kora to tsue na ven yiara tsi te, to tete wa nor veni. Yiara to va to puana nora, ka amoto, amoto bau, tsa te vori va siava pa nor a nata, ka na ka topuan na pu, ko sasa siv korair veni kora te na ta tsi karuts ti to na ka verete tsi vore peara en vanu. Ka nambana buar veri to va mate mate ka ka wuer, tena tsi paia to tete na tsa nats ka siv ambuar, ka vate a miam pa ar vati ko tsue ka miam o vama na ina ar vi, o yia tsa va koto ka ne pean. Ar ne mam tsiako, o va keskes, mam to tsuek a nambana kor bair ke mam to noma to nau sopo ma veni pa tsue, ka tsue buanavi kora to va ta vuts en pa aran. Emam to vovore tsuk noma, ka kakar wa nor pemam veni. Ka romana tsan vets wa nom veni, pa romana ma ta panis kav, mata pani nau nora pa romana to na nau upas korair nor. To tewa na ven eyian rova kora eyian rova kora sanana wa po nata. Yian rova kora tsa sanana pu kiu ka mar buar veri kora mar buar veri kora tsu ra mangava nora po wa, mar veri to va sata varik kuer nor peara, te ti vi tse tsiako na kiu pio ka kar nem nau. Nia kikiu na ka na tapa viraim nau, nia tso tsue na ka, piui baim ma kiu ar vi va, ar vi tse kia ta vanias na pean. Op san to va va epo nom ma ti wi. Ka ti wi te sisiono nam nusataim po yiu po pats tso kiu a kiu po ke yian tsa ma ma topo a buar mene kua pio pan nan tsu tsun pip nom a mar buar veri. Ar tsa ra mangava nora pa romana ka va ta ne na rema po, tsue va vamana bau to tsue wa na veni. Yian rova kora Tsa va koto ven pa kiu vangum, ka kiu pa tsi ar vati, ka gogogoem pa vats pova a tate va po op op tsuk pa ar vi va gava gava, ar ti kita va upas ka wan pa ta ar. Ka vanu pean kita te upas na pa ta ar, ka vanu pean kita upus na pea ta ar. Ka vanu pean kita upus na te nom po gava gava pa romana, tsue nom po border ka nau gava gavaim, o yia ar buana vi, ka ar buar na vi ka sasa ma po nata po nata bua na vi tsa me a wan po takak. Kita onoto nora po wa yiara to va puts voso ma, mar buar veri pa muana. Ka mar veri pats tsan sino bats tsa se er, so va kiu tsuk ino tsan vate. Kora na ra kikiu wanora pa romana kiu tsuk ina ar bua na vi to na nau pa romana, tsa ra mangava pa romana po wa e yian tsa mangava nora veni i kaisata ti to onoto ma topo upas a vanu. Eyian to vaputs tsuk ma toro ka baim ma rik, baim ma ta songaga, te ar vi to noma, op san pa romana, tsia vi na nau ka namba vore gengoir pe mam, ka tsue, hi ar vi tsor na nau ka tsiako. Nau kora ka tsiako ta mar ta ma koma, de o va vatsuts peara ka de ka va va sopo ma, pa ma koma Sova a tate biro biro va ta tsino kora, ki ta nata nor a ta te wa pa noma ka mandono ar vati nor tsue. Ka ra tsi no vatau. Pa romana, ar vi to kita ar buar na vi, ar to te na ar tsan tsiako ka va vore me te po kauvo, ar va ti nan manin nom nau tsan se me nor ma pian pa pana muan po vore pean. Ah po wa yian tsa na ka pam pam sa sa nom nau, oh te vore sasa pe vi ka na ka vore, vore pean, ka mar voti tavuts ka ma pean. Po wa e yian to se paim nau simba ma te pana muan, ko tsue tsuk ma ar vati to ina se ma. No mandono ina na pana muan ka mandono ina na pa ta tsue vati nan vira. O yia rova, so va ve yi kora mio sisio to tsue wa veni. Ar nara tete nora en vanu te a ma moto ka mar tsi nor sopo ma mia ar veri tsan baim ma riata, reats ar to so sopo ma pa romana, wa or bero bero namba na bau to to tsue nor, mar tsa tavuts tavuts pa romana. Mar tsa ra ma topo nora ar tsu ra takaka wa. Ka mar veri to tsue wa nora veni, kan vets ina na variko ka taim ar to so sopo nama, kan mamatopo Mar buar veri to tsue wa na veni, baim ma te pino pino bau ka vets nom a buar veri, to vovovuts no. A mar to noma po va viu peara en vanu. Ar pa tsi vangum peara. Ar pa tsi ma gumgum peara, en ven pear, pa ar tete peara. Ka tsue kora to tsue woa veni, te amamoto, ta te va upas. Pova romana, nara tete nora nao, ka nambana tsotsue nor peara. Debana ma epo pats, tsue kara po epo. Ma ar buar veri, ka ma buar veri. E yian pats tsa tso tsue nom o va epepo nom ka totsoe upas nom, kan vete o mana pean, pean pats tsotsoe nom veni buana pa romana nara nata wan nora ven, e ria to kikiu nora upas pa vanu. Ka nan tsa tatavuts nor ma, ma to tatavuts nor pa toro peara to keskes nor atsar kiukiu ove takak peara. Ka ma takak me buar veri tsara nata nora. Ka ar va ti to ta tavuts nor. Baim a vore tsuk. Yiara to vore tsuk nora a ma ar buar veri, ko te sisiona, yiara to epepo sasa nora eara, to wana veni buana. Po wa yian to kita onoto nom tsan tsiako a kuk ta ar, pa nan kita nata nom. Ka veni ne mam tse tsiako woa noma veni, ar va va so ganga. To va sogaga mam, kemam to noma to tau rova ma pana rior Tsoe to bete woa na veni, enam to noma, to nom pa tsoe, tsoe o, ve verete tsue piara veni, ven peam pats tsam de ka va to puana, ka porasa tsue ko vore peara toro so po pa toro peara. Ka yiu. vore nom nau, ka vore yem. Pats tsan te biro biro nom o va nao vana, mono va pam pam ka vore komana naim, po vore peara. Ar ne mam tse tseako nom pa romana. Ar to kita tena na mam tsiako pinopino noma, kita te na tse mam amoto vore ka nao ka tsiako voani, mukai. E mam to te noma tsoe tsuk a ma ar bbuar veri kora. Ka ve kora nemam noma pa vakav veri ama tsi ar buar veri kora. Ka ve kora namam noma, pa vakav ama tsi ar buar veri pa romana, tabin sasama en vanu veti koa ka vakar a mar tsiar veri ka noma. Romana tse mam tabin sasa en vanu, tena mia buak pema tsa sasama ka veverete patsoe rekasa vativi, nemam vavasopo ma. Koria tsa kats noma ka te varaer pa veverete tsoe vi, tsoe vi nenam kas pa romana. Pa romana, tsa ra nata voa nora veni, mar to pa panis nor pa romana. Eria tsa kita tete pino pino bau no ra, pove eyian tsa nata woa nom ven vanu pean, tsa tavuts kiu tavuts nata, pa vanu pean. Sova ne tso tsue nu, kan vavatsuts upas kan gono nata, ka ma ma topo nom a vanu. Kita onoto nom tsan tete nom ka nia ti tsa noma ka mamatopo na voan en vanu mukai ar tsan gava gavaim. . Ar tsoe ove er pean veni va, pa upas kora vei. Kan tsiako komana va vatuts komana tsi te vanu pean ka tsiako a nata. Ka tsi kikiu komana nom en vanu. Op nom, eyian to tse nata, ka go gono ko ma na enom pa vats pa vanu pean. Nor vavao nor ma, pean tsa op nom a nata peara to kakato. Ka nia ti, neo tsionena tsa noma ka gono a vats veni, ka de sasane pa no tsue, nambana voro biro biro veri kita nata nor ta paia ar tsor tsiako. Ke yiara to nao pa gono kas ma rior pa te ar nor tete wa nor, po nata to mukai. Tete rova nor te pinopino, gur pinopino. Ka veni po tate po vatsuts nor kita so sopo nor. Ka pa romana kora, nara sopuer pa tate buanavi, ka romana nara vets inana erer ar vati to tata vuts na pa romana, kara tau, kara ton ko nao ka tavuts nau pa tso tavuts, pa romana kora nara te nora po nan vo po rekasa, po nan buanavi. Nara te nora po va vatau e yiara paia vanu. E yiara to te nor ma paia vanu to e tenor mar buar veri. Ka ar buanvi to te wa na veni, pats tsa te pinopino nom, tete me nom tate sata, vanu pian tsan kita tavuts upas. Pana tete upas nom, kor vets ina vanu pean to te na. Oria tsa vavots kair ma pean pa kui vati ka kiu em Ka va tavuts tsem pa vanu pean. En pa romana, nara tete voa nora veni, ma tsi ar pa to tavuts er pa toro. A maar ina bete, voa panan sara vato pa mos, kam betem, a maar vari gora a ma sum kora to nanao nor ma pa romana. Tsa op voa veni, ma ar vakav, pa romana voro pe upas, te tavuts nor. Beara komana na ti, tsa magava nora, ka nata voa nora veni. Baim toso sasa ma ar to nanao nor ma. Pova, ene to vets voa nu veni. Romana kita ti nata tsa onoto na vavuts kama voa ta ar. Po roa to pe vavots koma rair ma, naba. Nata po ubam tsionina. Keara kora tsa ta vapiuvu, varara vamamatopo, vamatopo a nata buanavi ka ma ar buar veri, ean tsa gono va piuvu. Vavatuts upas, tsi put kua, kan tsino gono nata buanavi. Pa tso mukai, ean va mukai. Romana nene tsoe ka vurei pean, romana to tsoe voa navi, romana nan tete nom, pe te pinopino enom. Ai ka nabana tsa noma ka kiu, ka gono tsi a vats vavanu pean. Ka de sasarai pa ma te vanu peor. Tsuk a er pa ma ar upas peor. Tsuk a ar buanavi kora. Tate po vavatuts, nor tsotsoe nor ka baim, ka tete nom ka va en em. A, mia tsi ma kua vavatut nao, ka sasa ma, vakav kora ma tsi, ka noma ka va en ene. Ka veni. Pa nava o siva pe tamano mene tsinano va mukai. Va ki ta va onoto, tsa va onoto wan pa tena ka vain soso ene, ka tena pa vui. A teve te wa na pa kua vuiti, an tete na ka te kauvo, ka anovenei pa ma kiu no tse tsia ko na. Kamts me tsina no me ne tamano na ne akuk, ka arvia to tavuts, va yen koia ka woisai em pe tsinam me na tamam. Tsue va ots mane taim no mukai vats, haim e tsinam, sisino koraim ka gava gavaim ka imbem pio. Mar buar veni, ka mar buari kia ta upas voro sata. <noise> Na ka sisi no nom pe tamam ke tamam vovo nis na ka im nao pio, tsuk a ar buanavi kora. Ka ar buanavi kia ta upas na, an to te si nan nan i ki ta va ma na nom e tsinam. Ma ve ki kia ta vets inana nom o siva no tsiako ka wan, pan nan nan nau po vavatsuts ka noma, ka noma, po vavatsuts tsun a mena vakav kan naka vai em, ka vets te tavuts. Nana no kora nan na kan <hesitation> sara va to koa tomu ke ta ter vahots a wan, ka va sina ser koraim viu vats ar vati, tsi vahots sea van. Van pe mukai koraim voa ean to vavas en to nan nan te nom vavatsuts. Kave nomana koa nor tsi va nain, ean komana tsa na ta voa nom veni. Ene, ene komana, tangono vavatsuts, va nene gona kiu, va boko te komana Oh tom tsinana pene pa romana kora pa romana kora na ra te wa nor veni, a pe siva bau pa romana. Arts tsa na nau na eyian tsa op puem, a ti tsa rova kasene pean ka ro vane. A ti biro biro kia ta akuk or vats o yia tsa gono va sasa wa, ta ra von ino, eyian tsa nata wanom veni, ta ra von ino tsan kiu kiu ma wa tamba tsan gono tsi vats, tsan gon gonom a tsi vats va. ots na wan komana inu. Oiya rova kora nan tso tsue nu, mama to po, mandono tsue a ma tsue to na nau nor ma. Veni ene tso tsue ka na miam, baim ma va paka tsue baim na va vets pa mar ne mam tse tsiako noma baim ma te pino pino baim ma kar me ma miam, mam to na nau noma amoto, amoto bau tsan gono va vatsuts, ka vate em po kua pian ka tsue ve yi ve yi kate wa na pa romana te sisiona, eyian komana to kakar, gus komana po kua, mia ar ve yi, tse ne tsue yian taman ne kua pa na va nau e kua pean po va vatsuts, tsua nom pa va yiu vats ka va onoto yiu pe kua, pa von a matsi ar no gona po va vatsuts pa romana, kita gon gonom akuk nom ta ar mar va kav nan gon gonom pa ta te po va vatsuts ka tsi no gono Ka von vonom oh vavatsuts pe kua pian ko tsi no na nau na no umbaim taim tsan op wa veni, umbam potana tsa vets tsem ar va mukai. Umbam vavatsuts tsa re ots eir pa vavatsuts er po kua pean tsuk ar kia ta von von nom oh vavatsuts pio, oria buar veri ka mar veri to tsue nor veni, ka mar veri to tsue wa nor veni, yian komana tsa vets ina na sata via te wa peta na pean. Ina kare kare nom pa va yen kan va yen. Pana op uts pa ar buanavi. Uts buanavi va pe siva, nata wa nom veni yian tsa pe tsuar tangom. Ka gono ar vati, mono tsiar va ti, mama topo nom tom tsinana pean tsino onoto na mea potatana nan tso tsue wa nom veni ar va pe mukai bau ka tso tsue nom ka kas e kauvo ka naim op va sasaim pior, nau ka va sasai moso, saimoso ka vots sasa ma ar via bau na nas? Ar via sasa mukai pa tete akuk nom a. Piu yian pa tsa imbem pe kauvo ar via tse kauvo tsue, ar via tso se a wan. Pa tate nan kakaraus kas nom e kauvo. Ka ar buana vi to tsue na ven eyian komana kora tsa nata wa nom veni. Eyian va ki pa sanana, eyian oh somba pa va yen Ka nata va nom veni. Nikia sata sanana ka tsiako va. Po ean kora to tamon a sasana peam tom na eana bats tsa te pino pino nom, ean kita tsa gono ta upas, tom tsina na pean to te menor oh uru ruana ururuana pa ma bon vakav. Tsuk tsana tse tsiako va sata nom pior. Nio potana tsor nau von pe tsina rior, ka na ka siv e tsina rior, tsan va ots ane pa tsiar van ta ti, ene san to pe aruts ei po wa ta te to te na pa romana. Koria tsa tsue ker pean e wi vai nan te me nom? Kan tsa tsue wa ni wi san kia ta kikiu ka na ne te rova na pa karaus, karaus rova,. kia ta sese nane ta ma tsiar. Tsa tete na ka sa saimoso me oh kua ka na ka sa saimos ka sasama, ka tso tsue tsuk no ka imbene pene. Ka ar via to tavuts, tsinam me ne tamam kia ta tsue. upas nor, eyian pa to ta em pati. Ikai ta ar to tso tsue kora na veni, ka veni kora ka ven kora, na ar vi to tsue na veni yian tsa mangava nom a ta te po va yen, ka mangava nom veni,. yian a ti tsi mama topo, o <hesitation> kaovo pean me ne kua pean. Ean te tete pinopino nom, ean va mukai <hesitation> umbam taim tse kauvo kasene pean, umbam taim tse kasene pean, tsuk a ar buanavi kora. Ka ar buanavi to va vate na para a sata, mana vi kora. Taim no gono upas o vavatsuts voro va en. Ar via to siva na, po va en, ar no te pe upas po va en. Ven po u nana nom koa a teti upas e na sua ven pa tati va pova en na pe siva. Po vo mama topo e kua, mama topo a inu.